Ngulu, dimbugo lesdi, ngulu ladde je hubbata nyamda risku himbe, iyende maunde je hebbinta wuro. Do pat do nder fii jaumiraawo je warata wala andangal himbe ngam himbe fama jaumiraawo na kuje fijirde on ba. Do fii jaumiraawo fere-fere je himbe handi lara hula jaumiraawo mabbe ko nandi be dimbugo leddi be ambaliya ndiyam ha wuro.